एक गो झाड़ू रहे से पूरा घर हर साफ और सुघर हो जायल। हमन झाड़ू के बाजार से लेके आ थें या खेत से । हमन रोज सुबह उठ के झाड़ू के द्वारा हे साफ सफाई कर थी।